پرنټر او کمپیوټر دواړه چالان کړه. پرنټر ته د USB کیبل سره کمپیوټر وصل کړه، که وای فای وي نو دواړه په یوه شبکه کې ونښلوله. په کمپیوټر کې د پرنټر ډرایور انسټال کړه که چېرې اړتیا وي. وروسته د چاپ لپاره د پرنټر نوم انتخاب کړه. ټیسټ چاپ وکړه چې هر څه سم کار کوي که نه. دا کار به آسانه وي که سافټویر مو تازه وي او اړیکه ښه وي.